Binthaa de noche undaa unseen na unchia unchia la thie tseba utse jeo ba utjee'u ba nthaa nthaa la te tseo ba ti ngandee tayaa ba la ntha ikja nthathee ba a ti tangi are tjigu ba ruu nchia la go a utheexeñeba como xee la thekue nthaa thejua la ko jee ba diko'an ba nee ba uxee la nee ba unchiixi la nee ba ndila nee ba utse unchian u kua ku <hesitation> undaunseen murcielago undelausee tie nee ko yaa thie chre ba tie tjagae la tie ko uala yi no tjin tii tino tchrjii nthengani ti mariposa thengani nthaa la yaa tji ba la yaa la negua ba yaa la thi diko'an ba jee ba ti kuñae ba jee la ti kuan ba unee tie la uchiito jnaa undanixra ko yaa la tie xi ba uxijna yaa la tie ndario ba tji ba neo ba tjin ba ithari'a ba taree gua taxin ba pero a nito yaa neba pero yaa nai teeba hasta ndara kjua'an binti naa la ba ta tharegua al pero je'o ba la daree ba la ndatene tino tsjio tsinga ba ji'a je'a nda tsitue ba ndadexia ba undaa tsji xian ku yaa la tenea ba ti ni nthiee ba thenue ba ti no de thie tino nthiee ba tino sijii la ese son de.